يا خويا انا نشتي تقعد على الأريكة، خاصة ذاك الأريكة كون يعود زين هاك ك-كوير ورايح ويعود شويه <hesitation> صاد شويه منحني شوية مش زعما مسطح هاك، لازم يعود منحني باه تعود القعده فيها زينه وتعود فيها بون تفشفيش كاش مدلكين، مولاها يدلكولو في ظهرو هكا في كتافو، آسيدي مولاه يريح لاباس لاباس، ها الدنيا هاذي هي الدنيا.